Izy koa aminakà edy sitrany fô za mizaha efa taloha àby io e. Fôtony le vôvô amizô ty karà tsy de misy ten̈a maharesy lahatra za lôtry izen̈y reo. De alô fô izen̈y za mizaha le fa talôha bôka zahavako ndreky tsy mampanino lôtry tsy mampaempaka za.